<hesitation> mosuar no adze kor a mekae paa nye dɛ na mokɔ skuul bi a na yenyim adze paa so na ahokyer wɔ hɔ <hesitation> mma no mu na skuul a mokɔ koraa m'akyerɛkyrɛfo wɔ pɛ m'asɛm papaapa na edziban bi a na yɛtɔ wɔ hɛn skuul kwan do. Na mosuar dze nso ɛno nye adze a <hesitation> me- me- mekae mekae paa na a kwan a yɛfaa do yegyae dɛm skuul no ne nyinaa ɔyɛ eyi bi a mekae. <noise> <hesitation>